Uláar kando kato wël kando bí pënţënk uwala untende. Ţul ţí uwatënan ţun, ţul ţí ufërëna ţun, ţul ţí undeelan ţun. Ţí bandeela wul, ngúu ayëlan pëwíţ okëëm oband ungonkar ţí kaláar kamënţandanan kun. Uláar upurir pëmbandí udee wul.